बहि देखो कि गौर करवाली बातया हैा कि अपने जाना के बाई घर में रेबो बहुत ज्यादा जरूरी है अब वह चाहे पर्सनल घर हो। या फिर किरायालों घर यानि कि मकानों अगर अपने सोचा कि अपने नयों घर लेना या अपने किरायालों। मकान में रहे हो तो सबसे बड़ी बात है या रवे कि अपने पास रीपया है कि नहीं है अगर अपने पास रीपया है। तो सबसे बढ़िया काम है कि अपने खुद को कर लो अब जैसे अपने खुद को कर लेंगा तो कह अत्तर अपने खुद को अधिकार। रहे हो तो उसे अपने टेंशन नहीं होगी और दूसरी बात यह भी रहते हैं कि अपने पास रिपेन नहीं है पीसीए नहीं। है तो वह स्थिति में अपने यह करनी चाहूं किराएगा मकान में रह लो किराएगा मकान में सबसे बड़ी विक्कत या। रहेगा कि अपने बार-बार टेंशन रहेगा कि मकान मालिक कहीं नहीं कहते यह काम गलत हो गया तो मकान मालिक कहीं कि। सबसे बड़ी बात रहेगा अगर अपने पासरिपयाा है तो अपनों कुछ मकान लो तो अपने अधिकार भी रहेगो।